﻿jokua oimevi kua opa oyoavi, yande ya yande mbaeyue, oime amöguë aceite ndie ikirei okaruva oime amöguë manteka ikirei oñono jembiupeva, oimevi amöguë <hesitation> mbae kira ndieva seve guara, se ipuere tembiu ikavi yeyeva jae mbaekira ndieva, porque jokua jae ma natural jokua jae ma mbaeti guinoi irü moa mbaeti omboyea mbae ndive jare jokua jukurai oëvaera jaeramo se amboprefiere aceite ani grasa de animal